منكرهش نقدر نزرع ديكشي لي كناكل، وأنا أصلا دايما الاهتمام تكون عندي واحد الضيعة نقسمها وندير كل حوض يكون فيه واحد النوع ديال الخض أو الفواكه ونزرع الأشجار والربيع، المهم كل منقدر ناكل